<hesitation> Zava-maneno fantatro indray an: gitara a, dia <hesitation> bapampa a, dia orga, dia <hesitation> kabôsy a, bateria a. Zay!